Ia, fômba fampisanjiako <hesitation> trano fandraisam-bahiny, <hesitation> asian̈a ridô, aviô asian̈a folera. Ze zen̈y hitako tsotra hoe fa tsara. Karà zen̈y, ia.